פארשטייט זיך קודם וואלט איך געזאגט "כ'פארשטיי די ווילסט מאכן נויז, נישט קיין חילוק וועלכע סיבה ס'איז, די קולות איז צו פארשטיין א- א- מ- מ- מ- א- מ'סעלעברעיט אדער עפעס" אבער כ'וואלט געזאגט "קוק אן, ס'איז אזוי שפעט, קינדער שלאפן און ס'נישט יושר צו מאכן אזעלכע ש- קולות אזוי שפעט ביינאכט."